noy baylitirta temmminorgel maɗa, temminorgel e lato, toggorde lotonde e lato ko baylitinta borlocce maɗa, noy mbaylitirta bawo a lotake ni, awuji banduma gafiya maɗa wutti, a wattake nebban ma, wattake turareji ma, ngatta gongolr ferel kadin